نعم، الفن يحسن المجتمع. لإنه يعبر عن مشاعر الناس، ويشجعهم على التفكير والتعبير عن أنفسهم، الفن ممكن أن يكون وسيلة للتغيير الإجتماعي والثقافي.